جهوة تركية الجهوة التركية هي المشروب المفضل عندي طريقة التحضير ناخدوا الجهوة ناخدوا ملعقة منها ونحطوها في الـ- متاع القهوة ديكاي ونحطوا فوجها شوية سكر ونزيدوا ونحطوا عليها مية ونخلوها عالنار الهادية لين ما يصير عندها الرغوة بعدين نسكروا النار ونخلوها تبرد شوية ونشربوها